في يوم من الايامات في ولد صغير اكتشف باب موجود في غرفته باب حوايج قديم، ولما فتحه لقى روحه غريب يشبه الغابة مع الأشجار الضخمة وألوان غير مألوفة، اه بديه ويبحث على طريق العودة لداره.